وقتها كانت برشا حاجات تنجم تتغير منها انو كفاش تعدات الزمن متاعي كنت نجم <hesitation> نقسمها خير برشا من لي تعدات <hesitation> بمكن نجم برشا حاجات نتفاداهم برشا احاديث صارو كنت نجم نتفاداهم <hesitation> كنت <hesitation> معناها حال <hesitation> كفاش نستغل الفرصه هذيه باش اني <hesitation> تكون حاجه باهيه تعدات حالة زمان خير ببرشه من هكا